Owongarka alero kena, <hesitation> in khshinikoni <hesitation> elidani iskerosa jogro kena mani ken kabaderiai ken idikani, kabita idekani, مملحة jahizaine edenami kabaka, <hesitation> man emid <hesitation> mani emid norodikoni <hesitation> kabakaken alero, folla, ittra, mallela yani salatala ayeala.